Na ea hɚba ma ea ɗaka hyaati zangh zangh njo zoa molarɚ ngɚ nan da shili njo zoa ma cha hɚ fuɚ da ja inda a mbudla ndara upuchi mɚno bwa molarɚ no tatsi njo hyada nyi nɚ pechi ma pichi tsikary njo dɚkida saka nda ada ti kida wa njo gya njo dekida o ulirdu njo peu shabiya peu shabi ya njo dega kɚl begi nda nja nda lare a tseu hyahɚ da kwa wa njo ɗembiya njo o zalbiya saka nda ado hɚtɚ bɚgi ɗangh ɗangh wi ne njo ta sakam nɚ maka uya molarɚ dege dege nyi ɗembiya li kɚ sɚ kwa onda na ta hɚba ɗaka bwa kɚl jikiti biti ngɚ tɚ huu ma biti tsafa ko dzal biya mdarɚ kafin maa bifi tsafa ɗɚmbiya tɚkɚ sɚu lya cha ko shishirbiya ngama ɗega wurdu nda ya alavi ngɚ nja ɗaka ki hiya molare a zendti mɚn bɚi kwa kɚr ko fu wa biti nja ko shirshirbiya maka shishirbiya ko nji giya ma’a ka jigitɚ biti ti huu ko tatsi wami tɚ biti ko pɚu molare ngha molare ɓwa kafin mɚno na mɚno bwa molare in sakanda ana owada nge hɚba tsil na bwa owoda nɗi yiɗi ngɚ da maka fetɚ tɚ huu cha bwa kɚr ko feu owa da yiɗi yiɗi ngɚ da maka fetɚ tɚ huu cha bwa kɚr ko feu owado yiɗi yiɗɚ cha bwa ko sɚkarɚ macha gɚr chita da ko feu kwa ɗaka hya ati ɗaka mbwa nɚkɚnda na molare maka feu cita na woda nda nja Ko ushiti kɚr ko ɗarɚ wune nda biyati nja chita ɗaty dai dai nja a ma’a a kur ɗa ɚngɚ nja njo ushiti njo ɓuya cha ɓɚla bwo kɚr njo hɚya ma nja hɚya nja na cha bɚgi nda ma’a a mada sɚr vwa mne njo wutu ne nɚ dawa kɚl njo dumbiya nyi nɚ guilisha. a o kyawa njo hyaɗa ma ngingha tɚra biya kwa ana chi njo wuta ku kyaa nduru njo fiyo kafin sɚr vwa ɚna nda shili njo fɚu kya wa padi dash-padidasha njo hyaɗa njo wuta ingɚ ea hya ati na bwa molarɚ aku nɚkɚ ea na bɚgi ndo a tɚrabiya biya hɚ ngɚ vwa nda shili atɚkɚra ɚnga a nda ɗa kwa nau nja bwagu molare ana chira eo lare njo sɚu ti chir ti huu kel njo pɚu molarɚ kwa ɚngɚ tsuɚ nja ea peu mal eo kwasa nge vwa nda shini ttseu nja a tseu da wi nɚkɚ ea nda eo peugeny kɚl owadad yiɗiyi ɗi wa nja nda shili njo bwa ana malu ana sɚ hida njo na ajo shili fɚu ka chita kwa ka tamatɚr inga o nɚ nau wa bɚgi sakana ɚna nja bwa naa ɚnda yo bwa mo cha shinkafa da ma cha molare da ɗegi ɗɚgi nyi na cha nga ba. a tanyi kɚr ea dɚhɚti kɚra ea ana malu sɚ na njo mɚr nɚ kɚr ea ɗɚhɚti kɚra ea na dɚhɚ kura ea na dɚhɚ kura sɚ na nja kwa peu aku molare nda Ko nda stuli ɓatli tɚ nyi ka ga cha ɗa ka sɚrsuma nda madawa o nau sɚma ku nɚ vwa nɚ sakana ma ka uya mal nyi ko fiya ko uya wuni ka fiya ko uya sɚligɚ pam pam nda njo pe gwa ka nga ngama ale sɚ inga a dlɚmɚn nda da ona nya hɚba na nja kwa pe kɚe nda vwa inga nda shili ka njo peu ka nga cha batliti masɚ ɗakɚu kur a cha ko uya sɚingɚ ko fiya ma ya hya ati bwa molarɚ nda nja ma cha zɚr kum nda ko kalfi tsɚu yo uya yo fiya macha kum cho bwa gwa dakɚu njo nda pɚugɚr mal nge njo gwade ti cho ɗa wi a bwa ti cha nda njo bwa nyi nɚ nyi na sukwar nga njo haɗati ny na chul sɚ ingɚ njo tsɚ mɚu kwa nga kayan miya pam pam pam njo batliti nyi nja kwa fiya nyi ma ea nda shili nja ka bwa molare ko bwa gu biti ma biti tsafa njo pekɚr kɚra molare ba a taker wuni kaɗan yo chinda ni yo bwa gu amma ale vwa nɚ sakan na kɚr ko lare njo bwa gu chul har molare bwa ɓukɚ ɓukɚ njo nda hɚhɚna ingen nga a tseu sakida da kwa wa ngama sɚrsum na o gɚȝiya dȝa kula wi starch inga ɗebu ɗɚbu indo ɗaka gɚsiya dȝe inda a tsɚu da wa amma way a na. a ma ya bwa na. a ada yo bwa yo hehɚ nda ngɚ wa ɓiti kaka ɗu tamyi yo chi ɚnda sɚ nda ma ya chi nda ngɚ nja ingɚ yo bwa gu molare baa hɚ nda njo dabtɚ ma sukwar kɚr baa kusa ma cha aley da tsu njo nga dɚhɚ aku tem nge ngɚ tsɚu nja daga kum nda ana kayan miya nda ma nja kur dabtɚ ku lɚm nja batliti nyi ana malu Chinda tɚ kɚu molare ngha sɚinda bwa tɚ dɚhɚ ana molare nɗa ngɚ sakan nja ko peu gwa ko tau daga wuna ana sɚ na o ɓatliti nyi manakɚu ka maggi innɚ nja nda shil nɚ na na cha ngɚ njo peu dɚhɚ nda bwa ati mbwar zamghe dehe kum nda ku nda ko kalfi cha kunda dɚhɚ mal kunda ana ka wuna a dabte tegi ga peu mdare ingɚ njo bwa ma molare bwa nja higɚ njo hɚya tsau ana bɚgi nenne nete mɚn kua na dɚhɚ ka chita higɚ nga njo gwa te ana bɚgni temɚm kwa na sɚr kwasu da ɚngɚ njo hɚya nja baa tɚkɚ nyi nɚ nji ka nda kwasa sɚ pam pamu sakana a gwatɚ o bɚgir bwa molare ada wi ne hɚba nda sokana a tsɚu dɚhɚr nji kwa i wa amma na cha nga ma nja bwa gu sakana nga ushitɚ na owada nda na cha ngɚ mana kɚu nɚ balɚ balɚr bɚgin mɚn kwa nɚ tseu ana a ɗati una njo mɚr nyi pam aka ɚnga laku nyi pam pam u ma hɚi inda ndo ta pam pamu amma na ya ing yo mɚr na. a yo mɚr kuma ada kɚr wi ini nɚ zamani nga chi na ba nga chi na ba nga kwa rage nyi sɚ inda kwa nda ki na sɚsiya dȝa amma ea mɚrtɚ nyi wi nɚ ba ada garga ji ya nda ngama na cha nga nda ka gɚsiya nji sɚr sum ingɚ nja chi nda sakan na atɚwa laku pam pam na a hɚba ndo ndaka mɚr ingɚ wa na cha gwaati nja shiɓa aku dza nji inda ɗaka wuchiya tɚwa inda ndo ɗaka sɚm sursuma amma ma mɚ mɚ na la. a sakan na ni njo chi biya sɚ na o kina ni nyi shi ɓɚ a nɚ nji sɚ ya hui Kafing njo nda bwa gu sɚ ingɚ ngɚ a tsɚu sɚda kwa wa wa bwa molare sakana a kashi ti pam pam amma yo nɚ nyi <hesitation> dima anɚ ngi na o ngatɚ bwa nya nɚ yo peu saka na ɚn gwa mɚna ɗinga bwa molare abera ya mɚno chi na biti sakan wa na cha gwaati sakana tseu dȝa mɚn ndo susuti bwa bwa teu wa sɚ a uya ndu kaɗan kɚl ɓɚl cho ɓɚla shilkeu ma’a sakana mada kuzuke u ndo gyatɚ wa domin irin chul se nge nge nga ane atseu mɚ uya sɚu kwar inda ɗà njo tagu daban njo dabtɚ meno uya sɚ kum, mɚno uya sɚu mal mɚno uya sɚu kayan miyan da nja haɗatɚ wa mɚno ɓela chi na seu na o cinkafa sɚkeu mɚno pea wa naya naa ayo vɚra mu na a mgewa na cha nge shawara na yo shilnɚ anɚ mɚnɚu mana dabtɚ maa ana ɓwa na aji nda nɚ aji nga starch nge kwa gɚȝiya mɚnɚu kwa vala mɚnɚu mamɚna la a ngani wi namɚn njir zoa ma mɚna ɓwa gu nɚ aji u mbudi ga wutete ga tɚ ra a takɚu kɚ biti a nyi mɚno sa paa tɚkɚrɚ ɚn ja ma hɚi mɚno ta tɚm pam pam amma o ta tɚm ingɚ pam pam nɚ ma no mɚr sakan na mɚn mɚr na dɚma mɚn niɗeri man ni zɚm ma ya few kwa vala man nɚ ndo vala wa nga ma anɚ mɚna gwa foa feu sɚ ɗang ɗang ɗang aku sɚr suma ale nda ma kɚr chi biya ngɚ cho chibiya ta mɚn ado gɚziya mɚn chamɚn tamɚn ka ga cha ɗa na shabi wa to inge na a na ɓwa molare ɓwa kusta cha gama da cha dzau wi nda ko taku sukwar ana ɗufa ko pe sɚ pam pam aku sukwaru ko nda ɓela shi ta dufu pam wa Mada nge ka nge kashi mɚtlɚ cha kwa ta ku mɚn ua sukwar pamu mɚn nda pɚkɚur kɚra molare nda kwa tabtɚ mɚu vanyi kuma kaɚna mɚno njo na dabtɚ dɚhɚ aku tɚm zangh na cha ngɚ naa na ɓwa molare aku nawa bɚgi ana ada na bɚgi nda tɚrabiya hɚ mɚno la. a ma. a sakana ɓwa molare kuracha a ɚnɚ mɚno la’a tai ma a biya tɚ tashi nɚ ko lare njo ɓwagu na chir kɚl biya sɚlikɚrɚ mal baa peukɚrɚ malarɚ ma. a ingɚ tai njo taku kɚl sɚlikɚl mal baa peu kar ta molare a ɗatɚ pam pam aku ki nda mu. a aluya bɚgi sɚ ingɚ njo uya njo dabte dabte ne inga ada wa ko nau ya ɓwa gu nga baa sɚlikɚr mal nda ya njo kwasu kwa nau mɚn ɓwa gu ɓiga ya ma nja wuna ma. a guilishaa ndo kwasa sɚ inga kwa valamin cha tewa laku pam pamu shɚlit mɚn o bɚgi na sakana a tseu njo uya shi wɚ bɚgi nda terabiya yahɚ way a molere ɗate sakana ko va na chage ser suma dagalu ndo njo sɚma ngama mɚ aley nji sakana njo gwatɚ suka uya sɚsum sukwar kura cha ma’a uya kalfi kura cha ma’a dzau amma ma nja uya mdare nga na cha nge ɚna la. a nan sakana na cha ne nja pɚti nja tɚ sakana ta nyi kusa olare sɚrsum cha sakana nɚ gudisha’a molare sɚrsu cha ma. a ne nji ra wawaa molare a ɗa tɚ cha ka sɚrsum nda njo naa ɓatate nyi kushu molare kuma a ɗa tɚ cha a sɚrsum nda njo nau mertiyi nɚ danghɚ Molare nge sena njo nau ta gu njo nɚ nyi ne nji danghɚ bada bɚgir dabȝi ne sakana a ka te hɚ ɚl na cha nga ngawa ɚ kusɚu tler nyi kuseu sɚna ko uya daɓu nyi ya ada cha na shaɓi ne gum a ta ny wi nɚ mɚno shabi ka ushi ɗufu wa inja pɚntɚ nji dsɚ sakana ate kete molare na ngɚ yo nemɚn ba ada nja ate kera ma cha wi nɚ herre tɚ nji ka na cha nge sersum kɚmenu ɚn gwa mɚna gya ja mɚno ɓwa na hɚhɚ ɗa na mɚ na nda dzugwa ta wa a tsue da cho gɚsɚmɚn wi nda a kina ɗa wa mo cha sɚ kwa mɚno hɚtɚ bɚgi ba batliti kafin mɚno ta nyi ga mɚna ta nyi cha ɗa ana sakida ana shiba o kumur dȝa ma mɚno ta nyi ɚngwa da ɗa abera ya wi ka ga cha ɗa chare malakɚu kur njo cha a cho sɚ da njo nda ko wa bera kɚl nda tagu cha ɗa wa tsal watsala ada na cha nge sersum da a nda gɚȝiya ma dȝamen wa chi nda inge njo chi nda inge na cha nge malakur wa men ɗ a nge nja shili na men aley inda ma cha enu levera bera se inga se da nda nja ɗaka gȝiya ne atsa nda sɚuwa lever chemical inda kwa meno chi nda sekemen na biti ana wuna ana biti kukuɗu cho ɗa kuma aka sɚr sum nda o nda iɗa ka gɚȝi dȝa ped te gi dȝa te sem molare ma menu ta nyi manu ȝendi ina menu ɓwa nyi ka ga cha gɚȝiya kumur dȝa cha nemen shabi